﻿Baliqlar tana harakatlari, rang o'zgarishi va kimyoviy signallar bilan aloqa qilishadi. Baliqlar asosan suvning tovushi va suvning harakatiga asoslanib aloqa bo'ladi.